<noise> kama teleng ma chlan a nemang ma chlan a ngmair a morka cha thek ma nget, da a bes mamar ungia ben mecha nget. Nget da chlan kama rurtha. A sik ka chlan a ngi ben mecha nget de ngia drem ngi ben mecha nget de mamar a ngchi lusvet klan ut ma rurcha, ma rurcha de ngi ven mecha de mamar chenuguik daka chama teleng ma cha ma nemang da bes mama a neuanuguit mamar a chi nari a ruchann glan de menna nget. Daka iut ma rurcha de mamar cha uchi nuguit da uthi nari a ruch a en du uchi nip nip ura u sanna. Daka kama, kama, ithang teleng da bes mamar ura a ngma memang a bik de ngi narlarucha en a chule nget klan a bes a rutha na nget diva ngthamen.